Ko warata ko min kaa anndande ɗun e waawande ɗun ɓurani kan. Sabi neɗɗo fuu annda ko waratra e muuɗun janngo. Keeñen ne ko waɗi koo aɗa anndi ƴaɓɓiima walaa ko mbaawɗaa e muuɗun. Ɓii aadama fuu ana yeloo <hesitation> so mi anndii nde maani warata e an janngo kaa, anndam no ngaɗammi.